Raha amigna manokana longany film mampihomehy tiako satria fiaignana amin'izao monko arô efa mafy de mbola raha mampalaelo koa mbola i hizahavanao sy vô maika ho araky eo fa raha mampihomehy zany amin'izay koa anao mba tanotanora lalandava eh.